Mabersih liang kintal mosti maken sesapu dede, sesapu dede ayi peindola kono mangta dabo mopi nena puna puang sakita mineke sapu mo tumangeko wunta kumunta keleos wotu di ketan di ketan mendo manut kita mendo macis kita pe'ende tu ka'ngean, ka'ngean duku ti ai diketan mekelei os derita simapumu krian sesapu dede, sesapu dedei ya'i maya kotor dadi'na ma'ne rif tu menupeini tu bitung kintal taya ai ongke sela ukuran kintal teyei suma poita kibelakang tumangekubu tatuwan akimuka taremantu di ketanta wotu wanako ki belakang wo mekesapuane sesapu dedei ya'i kita tude kere nekedi kete kita mangemo sumapu akilale wiyarorom bale, wiyarorom bale ikita musti somapu maken sesepu udang ne tu lakoni tu a sesapu udang ya'i gaga dari ni tu peileken lakon wiasetu ata sumapi sesapu udang ya'i Akimu kakita sumapu aka aki belakang tasu mapu mawi nanto dong kita nekesapumo wotu pa tututala kona dang awala kotu musina putar ti'i maka eki adan sakina nekespu moki adan hotu mangepe elekenta satu na epeine kesene ketea tu soupem pelako tu mangesa punta kreasa sapu dede eleken nakotu odo denaso kansena puanti'i wo wianata siai sinaponter sapu udang ti'i mekepa derokan mengele-ngele ni tu to nator tamo wong kadea rae ipa wewei ai umei meja pawewe ai yo sampu na tempo ki kita impuna na bangkutu nena pompean bangku jadi setuak neteda unie ralako wiakita tu serinte peile kelako pajaren se rinte masapu pe'en de'en young kita yae ai sakita minotu amo deing ko rere tata mobia bia-bia-biabennua ya'i sakita ketu anamo towiweta leku wece rinteta akat weserinte tu weyalako wea sepuyunta sakita menitu amo pa owe lakotu Paor lako gaga takan paceri-cerita mude-de-dei mengepa den paterangan ne tu ah musti pacerita tantei ai mekepade tutedau talako kendis wo gaga